أكتر أثر أثر علي هو لما قررت أركز على تطوير نفسي وأترك السلبيات ورا حسيت حياتي صارت أفظل بوايد، وصرت أشوف الأمور بشكل أوظح.